How to cook chicken ehee chicken <hesitation> leh me start from my country chicken yeh first chicken pah <hesitation> la sweet animal god give us to eat yeah before you cook chicken my own pah you have to fix your hot water yeh first to clean ley feather from on ley chicken yeah boiling water you boil ley water to certain temperature you put ley chicken inside la ley hot water can move ley chicken feather from on ley chicken yeah once you put la chicken in la hot water all ley feather neh will be soft to move you take your own time you clean all ley feather from on ley chicken when you finish na you cut ley chicken into pieces and put ley in ley pat ley get plenty way you can cook your chicken you can fried a you can roast a you can dry a you can steam a depending on ley dish you cook with your chicken after you cut ley chicken into pieces you look for your small lay chicken soup salt pepper and thing neh you season nay you steam a yeh first put small water on nay for a to steam once la chicken steam your enter a and thing neh you decide to fried a You can decide to put ley barbecue you can decide to put ley in your soup you can decide to roast a anyway you want do a yeah but you have to clean ley chicken thoroughly move all ley feather neh from on nay cut ley into pieces put ley in ley pat na you season nay good put your onion your vita your pepper all ley sweet sweet thing neh inside a leh a enter ley bone neh good good when you finish na if you decide to fried a you put your oil in your frying pan you put ley in ley oil a fried good to certain level you move it if you want cook it in soup after a steam ley soup where you want cook a in if la bitter ball cassawor lee potato green you put your green and thing neh inside a when you wan roast it after you na season nay and thing neh you put ley on ley dryer and roast it ley get plenty way of cooking chicken you can fried a you can roast it you can steam it you can cook it in your soup but ley first process you have to clean ley chicken if la ley american chicken neh where you can go buy in ley cold store and thing neh la one the pah ehn hard oh Ley white people can already clean it for you a can clean ley only thing you bring it you wash a fine you cut ley into ley pieces wor you want cut ley in you season nay ley same way you put your vita your chicken sue your pepper your onion and thing neh you get any spice you put ley on ley for ley ingredient neh to enter in it good good for a to get nice taste before you decide to either fried a or roast a or any way you want it to be me la ley way how I can cook my own nor chicken them you can put ley in your torborgee you put ley in your palm butter you put ley in your pepper soup ay chicken can go in any soup you think abor any soup oh you can put chicken in you can put ley in your lay pepper soup after you finish steaming nay and thing neh you put your lay water on nay you put ley on ley fire for a to boil you can cook it in pepper soup right there if la torborgee pah you beat your bitter ball everything you season nay you put ley the you put your country oil on it whole another sweet food there again so many way you can cook chicken in any type of soup you want nay to be in Yeah jeh steam it fine you season nay good a can go in anything you want put ley in la how ley can cook chicken there